Ong ko hiya noi rumaru rorongah hiya noi no'ra rorongupe ngomorokong, ong rumaru ongi kahihnoki nu'kong hiya hekowoning ngawah, ong rumaru ro roke, <noise> roke tiwoning tui ro rumaru roke riku inakiro ro nommai mirahu rihetong. Ro nommai roke tuturapuroro ong rumaru ong kahihnoki hekowoning ngawah roke turapuroro aii pihetonoko hiya tokunoi mirahu kukihetong. Impa ro roke ho mayo roke ngororo, roke inaroro, ro aii nommai mirahu rihetong, impa noi nohungung, ro nommai yewoning ngawah orutiru toku nommainno toku huro huroretimo tutihetute nommainno hurohuroretimo ho hurohuroto pokong puu' ho harapah. Tiwongori ro nommai manni roki hayeyituhetong, honowo roke hayerorokong, eneke nommai mirahu rihetong. Hoiko nommai o'konorai urui huruherong koto rihotarai urui uruherong tiko ro nommai mirahu. Impa ro nommai, nommaiying nong. hurohurotu ngoitimo tutimong, <noise> ro manni nommai toku <noise> o'konono'hetong tiko ro nommai arapah. Tiko ro nommai toku noruno nourunno panno uwa noi rorongitihetutong, tiko ro rokongori rumaru oh ong tutu'nong hawah ho tiwoning arung manni toku mirahu onohitong. Impah noi ong rokonokiko howonoki tui tuharei manni miramira hui kung Tiko ong howonoki tuituharei ro hoiko romoro, <noise> hoiko yehimon raromong, royena, rumo, roku, o'konoyitong manni toku koto rihotoiriku tiko ro hoiko manni toku naraherong ro nommai, ro manni naraherong ro toku mirahu. Tiko ro rokongori tuituhareikori ho nong hikuhiku' hawah. Tiwongori nahakong yaki ongi mumaku, ro nommai <noise> pehkitanokite koto rokongori rumaru nommai kotoriho tawarei, nommai haharungarei hawah, ro ho nommai kiko tii romoki. manni kotoriho tarai huruherong, ringkikuko raa'herai uruherong, tiko ro naraherong nommai mirahu. <noise> tiwongori nohungkong yaki roke koh ngororoku, impa hoi nommai koto ukoraherong. Tiko ro roke, roke koto ngawarei aii hoyoriko hoi nommai toku naraherong ro nommai. Tiko ro roke koto ngawah ngawah nommaiki, nommai toku nommai tangah, tiwongori nohungung roh nommai. nommai roke koh ngororohetong ho oigiko nommai koto riho tarahu tuituhetong. Tiko roh nommai roke nommai tukutukuruka. nommaiki manni toku naraherong hiya. Aii hekoko ong tiwongori aii tii roke kukerorohetong, nommaiki toku noingi mohkorurawoku tiko ro nommai toku noi, nommai toku noi harungah, tiwongori nommai kiko manni kaherai uruherong, kitorinno mimming koko toku hayeraherong. Tiko ro nommai tukukah tiko narahe mimmaramo, mimmemmo nouru turako, tiwongori ho tiwo ngawah manni toku mirahu. Tiko ro nommai, <noise> nommai nong tukurukah, hoi koh kitori orutiru kaherai uruherong, woki yewo uwa noi mirahu ngawarei iwimoko toku mi'naraherong. Tiko naraherong tiko nee miyo tiki heko ho ha ngommo nommai ho koh kitori noi tuu'he, tiko ro nahah kukerarong u'kisa nommai, nommai nong tukuru'mo tumong. Tiwongori aii manni roki <noise> nohungung ro nommai, nommai tukurukarei nong ngawah, toku noruno hiya noi mirahu ngoihetong. Tiko ro nommai nong arapotawareikori nong reurah. <noise>